Arô ôh, azafady edy eh, zah mo ka raha namegna ah <laughs> lasopigna laôko ndraiky nefa ty lasopy legioma, <hesitation> ito ndrao soloàfy legioma agny fa zah tsy hômagna reky toy ih, de ataovy malakilaky hely fô zah hitagnao io efa ela teto oh, efa te hihignana za keo mafy.